Ny ifankazaragny samy vorogna ndraika le rehefa miharan-kagnina igny zareo de mifampi-mifampitaritarika mifampikorokoroka akegny, de rehefa mandeha ma fotoagna de mifankazatra kegny my zareo samy zareo amin'ny farany.